Sɛ merepa obi kyɛw a, adze a mebɛyɛ nye dɛ, mebɛma oehu dɛ, adze a meyɛɛ tsia no no, megye to mu na muhun no dɛ mannyɛ ne yie koraa na metse ase dza me ndzeyɛɛ ama ͻafa mu na mbom mowͻ ha dɛ merebɛpa ne kyɛw na dza osii no bi rinnsi bio. Dza meyɛ no ma hu dɛ m'apa obi kyɛw yie papaapa.